أنا حاليا مو بتحرك كتير يعني مو بمشي مثل العادة ،ولكن اقدر اقولك إني عدد الخطوات اللي بخطيها يوميا ممكن تكون تزيد عن المائة خطوة تزيد عن المائة خطوة ما بعرف بالظبط، ولكن اسبوعيا فبالتالي اسبوعيا بتزيد عن سبعمائة أو تمنمائة خطوة ممكن نصل الى الالف ما بدري!